सिडी के उदेशय त बहुत ज्यादा बा उमे सबसे पहिला सिडी बनाए के एक प्रकृया बा सिडी घर बनाए खुना एक तला सेलेकर दुसरा तला तक पुगेके खातीर सिडी बनाए के जरूरी परेला एकरा बनाए के खातिर मिस्तिरी सब नाप लेवेला नाप लेला के बाद गिटी बालुवा के मसाला बनाए के लागी प्रयोग कयल जाला आ ढलान होवेला। सिज काठ से लेक र बास तक के बनासकेला सर समान सब उपर से लेकर निचा तक प्रयोग करेला एकारा प्रयोग क यल जाला ।